Taña Faradofay io zañy dra ahitava tañana kely maromaro zay misy añy Mañatantely, Soanieraña, Isaka, Andrañomafaña, Ifarantsa, Mañambaro, Karameña, Andrañopiso.